أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي مشكلة الحروب والنزاعات بين الدول، والقتل والنهب و ال-الابادة اللي بنشوفها ، كمإن مشكلة ال-البيئة والخلل البيئي والاحتباس الحراري ، كل هادي مشاكل عالمية مالاقالها حلول! وبنواجهها من عشرات و مئات بل من آلاف السنين بنواچه نفس المشاكل!